மன்னிக்கவும், ஆனால் எனது ஆர்டரில் தவறு இருப்பதாக நான் நம்புகிறேன். நான் வெஜிடபிள் சூப்பை ஆர்டர் செய்தேன், ஆனால் இது மீன் சூப் போல் தெரிகிறது. தயவுசெய்து அதைச் சரிபார்க்க முடியுமா. நினைவில் கொள்ள வேண்டிய முக்கிய புள்ளிகள். கண்ணியமாக இரு. பணியாளரின் கவனத்தைப் பெற, என்னை மன்னியுங்கள் அல்லது என்னை மன்னியுங்கள் என்று தொடங்கவும். சிக்கலைத் தெளிவாகக் கூறுங்கள் நீங்கள் ஆர்டர் செய்ததற்கும் காய்கறி சூப் நீங்கள் பெற்றதற்கும் மீன் சூப் முரண்பாடு உள்ளது என்பதை விளக்குங்கள். திருத்தம் கேட்க. பணியாள் ஆர்டரை இருமுறை சரிபார்த்து, சரியான சூப்பை உங்களிடம் கொண்டு வருமாறு கேட்டுக்கொள்.